Sapumanyapu kotorannam am auweumala haiti malan luin asinam tau hulasalahaiti baru usalaiehunam salaiehumlumanusu siem usalai pe'etire abisi masinem taitaiam uhauroli baru, uhatauri jadi ehuam teharusteulan kahara masinei italiruma ineilem supaya kabarsian nam harus ijaga kalo ita ijaga amkoa ehu amoi houn siamkan nihula panyaki, jadi siam au mala salahaitantau salahaitantau loisalahai laumut usalahai loilali loiluma nalimnem salahai peetireabis makahara jadi salahai tam itamusti malan salui malan amkoa, saaluilen malani loin asinam baru ikoman ikoman tau salahaitam aurekisalahai pokonya isalahai euem salaiehu lauimehimehilem loiluma matanalin loiluma <hesitation> pokoknya lumanam liron peeti sala aiehumtiabis <hesitation> kalo salahai siamkoa itepaki salahaite amoy sanan esa am kalo italai esaam itai salahai tau aman lumanalin lee. Kaloaumoi salahaite aumoy luinam salahai tau lau munam iheusiem ite'e hauluri baru ihatauri <hesitation> kalo manyapu loitokoam siamntan haulaliam hanlumanalin an luiteam tapi kalo mamanyapuam loi mala lutu naasinam taui salahiti lamunam masiam paki loilin asinam, jadi tesalahaiam harus ehusem sikasi ihulan likahara abis loisine mailumanim la aumunam abise maisine baru ihatau ehuem supaya useulapanyaki titau rimale <hesitation> amam lalin amnuma euamalaliam eute paki manyapu amoi tokoam baruisapu sapu tai tai amanlalem taukoni siabisgalamacam sapu ihulan kahara abi.